Ɗun kaa, ɓe ɗun laatii golle muuɗun en ɓee, so a landike ɓe, ɓe ,mbiyan fay huunde ɗun waɗtaa. Kaa, huunde fuu e aduna ana jogii ko nafata ana jogii ko torlata